די וועג וויאזוי א ריינאסעריס נוצט זיינע הארן איז קודם זיך צו באשיצן פון אנדערע חיות. אויך נוצן זיי עס צו גראבן פאר עסן אדער וואסער און זיי קענען אויך עס נוצן צו רעדן צו אנדערע ריינאסעריס און זיי נוצן עס אויך צו שפילן.